Pya zia e-ilii kereken. I-ere zia ẽ akɔrɔ yã. I-ẽrẽ zia akɔrɔ akpurukpã. I-ẽrẽ zia akɔrɔ akpozia. Akpozia ãmã, ibẽẽ fóh sor i-aa foh wii, i-ẽẽ foh ikpuru-zia, õ-dɔ bãnã, o-foh ye. Sor ẽ lua, sor ẽ lua, ereba-enɔɔn, õ-bugara. Sor waa bugara, õ-su kuma tɔ, õ-lóg loo, õ-ye, o-ye yere bu bãn, õ-bu-i, tɔn mããn loo sah bu-i. Sor é buera, waa sua zuma tóbób bu sah e-buera, õ-dana lee daa-hi, õ-tõbõb tere bu kóró, õ-su tigi sah su kuma, õ-tõbõb yibe ẽẽ yere bu lo kóró sah õ-kum. Sor waa kuma sah, õ-mue kɔr mea uh sah lu müm, lu müm sah gbɔ̃ɔ̃. Sor waa dora-wo sah Õ-bu-i yogoro-dẽẽn maaló doo kẽn i-wẽẽ bu-i ilii maaló dõ. Õ-tɔ̃n mããn bu bãn, õ-tere nɔɔ si, kum abege, õ-yere loo. Õ-yere bari lõõ, o-yere akpe-nu lõõ, õ-tere ɔrɔ̃ loo, õ-yere lõh bu lo maaló ãmã, õ-kpaa suuri su ɔɔloo lo maaló. Õ-gba yibé-ee gba bu-i, sor ẽ biini sah waa epba lõh loo é kpe-a, õ-dana lee daa-lu, õ-tɔn bee lo akpo-zia, õ-su, loga bah sah õ-su bah two-a lo zia sah o-su bah bee bii-ma bẽẽ dẽ Yã, i-yẽẽ kɔɔ yã. Õ-gbagara yã sah kɔɔ. Sor waa kɔɔra gã sah, õ-bigi nua i-akpokpo, õ-kpaa nya-ee sah lõg sah kam nua-a apããpã sah su kpẽẽra loo lo yã, sah koh-an lo yã, koh-an lo ya. Õ-tere loh loo. Õ-dãp nee yere akpenu loo, gba yibe ee two sah koh nua i-ko-ko yere bu lo apanya nya-ee, o-su yere bu o-bãn, kwa mya, tɔ̃n mããn loo, tɔ̃n mããn loo sah bu-i. Õ-yere atuu loo, tere nɔɔ si, yere ɔrɔ loo, yere abege loo, yere loh loo, gba yibe ẽẽ gba bu-i. Bu-i sah ã ãgãloo sah biini, õ-ep lõh loo, sor e-koe-anu, o-kwu yibe ẽẽ, kwɔ sah õ-siken su nɔɔ tɔ̃n si, kwɔ yibe ẽẽ, yibe ẽẽ õ-sikèn su nɔɔ tɔ̃n si, kwɔ yibe ẽẽ, yibe ẽẽ tɔ̃ɔ̃n bu bãn sah gbẽn̄ghan Sor waa kwɔ sah, sah é biini, waa epba lõh loo, õ-dana kee daa-lu sere kẽn, ee wini-nu õ-ban, doo kɔr mya a ãã loo, õ-ibi yere bu fere. Ẽ lẽẽra ãdẽ.